Kartoshkani tozalab bo'laklarga kesib olinadi qozonga solinadi ustidan suv qo'shib va tuz sepiladi. Qaynagandan keyin olovni kamaytirib o'n besh yigirma daqiqa davomida yumshaguncha pishishi kutiladi.